أكيد طبعا بلا شك هي أمي اللي علمتني الصبر، وكانت وكيف -وكيف نخدم على روحي، وجودها ديما يدفعني نحو الخير، وديما تساندتني وديما مساعدتني وهي الأكثر، هي اللي لها الفضل أكثر علي ،وهي اللي علمتني إني نعتمد على روحي، وكل شي ندير روحي هذي أفضل شي علمتها ليا.